ña kuu kuíaa siáa kantiu kuu enero ka yó´o in ka taña ka hua kisiantiu sakentiu kuantiu itu tantiu nantekotuna sintiu ñaka kuu ña kuu santiu ñuu ntiu ñaa´ka ta ña yó´o uvi ka ra sani sani sakee iintiu tavantiu ña kuu nii ha´tu tasa ñaa kuantiu itu tantiu ra nantekotuna sintiu tyi sa´a ko xu´un siantiu ñakuu yó´uni ña kae ku marsu ha´ra sa´nta ko´ña kani nityi san´ta mii tá´a ha kuaa ñaa-m kuanta tyitunda kuanta ntasakanta ñuu kuanta ñaa ka ra kii tuku tata ñakuu yo yo´so íni yo´so, íni kantiu si in yoso ña intu nta nta nta nùù kantaka viko nuu ha nta síani ra ika vantua vatu kii tata tyi takoyo xaxa viko nuu ha´ra satyo numi kana tata ka ra ña kuu yó´o uni ku yó´o kumi ku ñaa abril tasani ñaa kisiatunta sakatunta kisiatunta sakuu nta kuanta ñaku mayo kara tasani kisia tuku yuku síaa itu ka nira ta´sa ya nu kuamintiu na ñá´a yanu kuatu tá´a yanu tá´a ñá´a kua síaa itu ha tuku tavantiu yuku síaa ña ñakuu junio yó´o yó´o iñu ka ika hua kuantiu tuku sa kisia savi nira sa kò´o kò´o nakee kanityi san´ta ñaa ivaa tá´a ka tyikontu lika nùù itu ra ka ñaku julio ka julio yó´o usia ka ra ta´sa nta san´ta savili kisia san´ta nira a´ra ñaa nta sianu itu kuaña ni ñakuu yó´o agosto ka ra ta sa kuun nteeso savi ni ntaa ta´sa koona kee kani nta kuumi savi kara ta sa sianu itu kakuaña agosto ka agosto ra ika hua kisia ya ntixi yaa naña yaa sa ntituso ña ku kuí´i ha yani ra tasa yanu kee ntiu kuantiu nuntiu sukuilla kuanuntiu sia xikontiu septiembre ika hua vasi viko ka´nu ñuu ntiu ra ñaka ntakuntiu una usi kii ika kii viko ña kantiu kuu virgen de la natividad ika kisiantiu ntituka viko ka´nu yaa sa ña ku usia si una septiembre katyintiu ka taña kuu ñaa octubre octubre ra ta´sa ña nta ña ntaxii iktu ka kuaña nta kuetentiu kua nii kee tuu savi nira ñaku ña noviembre ka ra ta´sa una sia´un kii ntautukuntiu si viko viko ña ña kae kuu na ndíí na ni sii ña kae kuu todosanto ka ta´sa kuu ha kuaaña nira ta niku octu noviembre noviembre noviembre ha kuu vko ha´ra ñaku diciembre ha vasi tuku ñaku ñaa inka tuu viko santiu hua ña kuu ña virgen de Guadalupe ha ra ta ikara ña ni ntiitu yó´o kani ra san´ta yó´o ñaa-m diciembre katuue kuña kuu viko ntioxi ñaku ña viko atae jesus kutukua ninta ika ni sinu ñaku usi uvi yó´o ka ñaka hua santiu ñuu ntiu